Tena marina tokoa fa ny fisian'ny fanafody sy fitsaboana tsara izany amin'izao fotoana izao an, dia mahaela velona ny olombelona. Raha mandinika itsika izany an, tamin'ny andron'ny razambeantsika mety hoe dimy amby enimpolo eo dia maty ny olona satria matin'ny aretina, tsy zarizary an ny <hesitation> fiainana izany. Fa amin'izao fotoana izao an, efa <hesitation> mora ny mitady fanafody an dia <hesitation> izay izay olana izany an, ankoatran'ny hoe ny homamiadana angaha dia <hesitation> azo antenaina izany hoe ahitàna vahaolana foana ilay izy. Raha manana fahe- fahafahana ianao izany an, manam-bola an, dia so- azo antoka fa ho ela velona ianao satria afaka mitsabo tena foana ianao an rehefa misy zavatra mitranga aminao.